Kulla latiɗe fina tawa fulfulde e gollira na e jimi, Kakatel e tawa nder, gogirre e tawa nder, baggu e tawa nder, hoddu e tawa nder, fa hande fufuje fuɗobe bo e tawa nder.